<hesitation> iaho aloha mbola sy nandeha ta- tandafy tany fa <hesitation> atreto aloha da mbola etoa ve keky fa raha ohatry k'avy e fotoa afahako mandeha manezao magnany fahafaha mandeha m'agny aho, da mety indreky isatao zany aho mandeha many fa n'eritreretiko zany gne faharetany gn'andehanako amany de mety oe roy erinandro na vola raiky da mipody.